Asa- ostonne sie ile, na-yao, ni-bi zezee, ala-noor-koro, ala- tor- ostornejie, ow naa-ba ayor, ali-nimisi-nibi-izeze, iwho-wey mmee. onnu nam-ma ageyi, eweywey, nam-mme ostornejie, oh-tar-tar, ostor néjie ooh na-ni moraa, okpehe, ostonejie ali- moraa okpehe- isi, nanede, wor- mmaa- mme, ostornejie, ala- akposi- kposi, akwaa mmee ostornesie, ali-ze-zee, ayaa, kali- oro- osu- de, ka- liaa awi- iyii- boow, alaah, otar- tar mmee, ka- la kwa, aya nu- tie, ka- taa, self, aka, nnu, ogbo- oh- yi, wa- haa, nor-ka- yaah, atti-iyri- bi ali- izanah, ade- aa, nammee, nn- ka aya. ka- li- izana, ayaah-na mme, nn-ka ade attie-iyri-bi anaa, ali-izana ade namme, atter, ostormesie ammee anim- koro mme, attor- ostornejie amme, ala-kik ayah, ali- igbaa-fue, laa-lo-rori-ya, alaka-aya nu-tie, kata- self, oru, iyri- boor, ala- ada- ya, mme, zezee aba nnu, na- ba- ha- ni aay, yihee, nn-ka ade, attié íyrí- bi ana, alí- na mme, nn-ka-de ra, ostornejie, kali- izana de mme katali-kpa kim, nimisi, attor ostornejie mme onno, na me ageyi mme, attor- ostornejie, aka- aya-nu tie, ni-ibi-izezee, waa, nne- zezee, kaloon aya- nnu- tie katah, kaloon, meryor, aray-ruu, aluu afuu, aya u nnu- tie mme, ah, waha- nu- ka afuu- meryin- ta- mme, awor, annuu ka-tah, waa, haa-ni meryin-ana-ali-na mme, aba, afuu, kali- izana, afuu meryin- ata- na, ayaa- na mme numm- ni-ka, na-koro. Aluu, a-fuu-meyi, nnu-awa, aboor, iju-ade mme, oonu awa-aboor, iju-ade, aya-nnu, tie mme, waa, olu oru, nnu kaa-de ni-yri-bi, ayeni-mma, kie, kun-ba, tar-abahpa mee, waa-haa ni eyíe, eka, atie, abakpa, ata-na mme numu, ní-ká aa-noi koro, gbaah, abakpa, ata-mme ali-mme, karia, na-awor. ba-ayor. kie nnu, abí-si ka, aloou, atíe, aya, mme, obi-iri, kor, taa, alani, kohuu kor, wey-jie, duu, yaa, no-nnu, maa. tie, kor wey-jíe duu, ka, lo-na-atie, ibuu, nnu-ba kalonu atíe, abakpa mme, awuu-tie- íbua-atíe awu-tíe ibuu, alena-nua-ba. na-tar-tar, aba-wuu kposi, alen- ígbaa mme, awor, waa, atíe alor, wuu, nuu, waa, ba, hie-ni-híe-hie, ku-agbah, kohnu, oka haa nnu kaa tíe, atar ostornejie, amme, alor, baa, wuu, alor, yamme, naa-alor, abi row, ogbo-yi tar, ali-konu, alu-aba-tie, ibuu, nriu-waa aba-wuu-kpo-kpo abi, kweu-gbaa mme, kohuu, awhua-taley, awali-kon amme, ibu, na-tar, ahie, ali-ki awon, oba-bar, alay gbah, kali-iyi-yi, ayor-maa, na-lor abi rooh af ayie-cei, alí-konu, yaa, tar, wu-buu, aray-mme, wu-bua, haa ni eh, awor, alí, rí, alor, edede mme atiley, ostornejie, onu-mme, eey, mi-ka, apuu, nnu awa-ta-mme, mi-ki, kpaka, nnu-waa tamme, nay or, ali konu, ina-tan, ahíe, no-oro-nu, alaah, aj̄u-gblene, nme-mmem, eme-ya, iwi-enem, eme-ya iwi-enem iwi-adim, ni-ka, la luu, awah, ostarnejie, alag, tar-tar, mme nam, awor-kpa, chery-kar waa, ali-kor laah kun, na tar, tar memme, alah, atíe-ibuu, onu, naah, diena, aduu, mme, ba-abua, mme, ba-yí, kor, ba dren-ni meryí-ba-huu-waah. Bah-abakpa amemme, ba yiey, kor-ba, tie no-oji kor, buu, ba, woo-kpo-kpo, tie, waa, osi, kuu,-uwon chuu, oni-ko-huu, waah, ahie. onu-na, tar-tar akou mme, ka-la-li-ko, ina, tar-tae mme, ostormjie amemme, aka atie, nor, akwa-ijajay, waa-bah, yaa, ka-luu, na tar-tar ador-ni-bi mme, waa, baa ayaa, ka-nu-na, no-okpo-kpo, akor mme, alor abakpa on, aba-wuu, tay-tar, abo-oroo, oju-de ni-nau, aba, wuu tar-tar, aya, mme, waya, nu tíe, wonyoo arey-ro, ali-izeze, aba-laah mme, aba geyi-kane-ni-na ka-la-wor mme, oba, yaa, nu tie, aba. hum, boro-or-bayí hie, nena, aba, tie agba, ko-huu, wan, buu. nor aba-si nie-nenna, abi jua-ade, modo-oh, eray-ru, abi-izeze, aba, yaie, ajor, jiji, akwa ize, imu-ablon-yaa stor- ostomejie, alí-ze-ze, aba-oor, aleni-njie, mme tar-ator-ostomejie, ali ze-ze, aba anor, nena-ba, haa ni-neni-ki na kala, wor mee, tar, stor, ostornejie, ali-ze-ze aba-oor, aleni-ka-haa nini eh, neni-ka, ton, abakpa ata-laa-amme, kem. otie, abakpa alena, ko-huu, keni haa-ni, ama, ala-akpa, tamem, ali-za-na-tie, nu-ni-nie-si-epa yaa, nua-bi roo-mme, nam, bua ki-iri, ma-aya, alaah, ba atie, aleni, kay-na nuu, ooboyi, neni, aba-haa, eeh-le iki-ro, abakpa, amme, a-yah, alo-ka-la-wa-atie, aju-gbley, mme-yah iki-ri abakpa ata-mme, akua-aju-gbey, oh-nam. kpa ki-ri-mme, ata-mme, ney-ka-chery-akia-tie, zina-kwa, ijayay mme, ostornejie, ala-aba-yor. kuu-tieyi-ina-de-de mme Ostrnejie, ali-ze-zee aba, nnu, ijie-mme, ostornejie ali, ze-zee aba nuu, ne-na-haa, ni-oro, afa mme, yaa, ka-la-atam-iju-oro-oh-yi, ado astor, abena mme, alor, bua-ayi-ichui mme, wi-buu, noi aba, diee, aba-fuu, ko-huu, kor, buu-nor, ijua-de. ahie-sef. aba yaa-kale-jo-oh, ina-tartar, ze-zee, anu, ijiey buti, aka-awor ale-gba, ka-li, yia-nena, ko-huu. kie kor-buu, haa, nor-suun. ijua-de-nme, abi-tie, thiki-tiki, ne-jey tar-tar, taah, na, nuum, ogboyi tar, nayi-oriri, nayi-neni, iju-uru, atah-ali-kor, atamee, ade-yaa, alaah, aba. naa, no-okposi-kposi, alá-bi jua, de, ki-ko-huu mme, na-nuu, ijiey na-geyi oki, ne-ju-de, ata-mme, na-gba, no-ki stor, ostornrjir amen, nom-ko